إذا ما كان يفتح هاتفي ببدأ أول شي بفحص البطارية يمكن يكون محتاج الشحن ووصله بالشاحن بتركه لمدة تربع ساعة إذا بعدين لم يفتح أجرب أعيد تشغيله أظغط زر التشغيل مع زر الصوت مع بعظ لمدة عشر ثواني إذا ما نفع يمكن يكون في مشكلة بروح لمحل صيانة موثوق عشان يفحصونه وبأشوف إيش مشكلة الجهاز.